Kalau nida ma. subu subu au eu dikotau au se au hanuee au anuwa nasi padang awanu pea, au anu pea au eu ama kulalahri ee, au una aku oto apea laku au wela ee wela nei hina kalao niko, kalao niko maima niko rea subuh, niko rea subuh au hanu papea mati tahi matie pa niko mateu sekola jadi subuh subuh nikome au goreng roti hutidote kisaau pa mati seewe pasenapana kaau, au una teau ninuaa au ninu, au ninu pea mati hiya awwe eunehe etau dul mehete mehansa koi koioo baru ane sebab nehe nenhamid sala ane akeu, akeu padineo eteo ena awew woo awew lete aweri weduhu kenaa. Jadi au naku weidu, au naku weidu nama weise to, supaya ana mati pohoi niko ami weidu tarala nikome ha kalau si au anaue, au anau, au anau ala paniko lampu imamposee irenne minggu ma tetap lampu mata saladu leanu rike deui awanau ala laku dunme hiya awe ne hiya akeu nehe na ami teae alaku awemneheee, awem nehe tapi awe tera dulu sabaro huansao au una aku hioo pa ala tawau una alei laku dunmete ena.